A ny sakafo afaka alàgna rano <hesitation> rehefa antsika ho i- lako zao afaka alàgna de manjary lako maigny de hena koa o atao masikita, atapy izy de atao masikita de avy ake koa fruit misy atao hoe fruit sec karaha toy ny katakata igny de atapy de tômaty koa matetiky atapy, sakay atapy. <hesitation>